Sitran̈y fo an-ten̈a manan̈a tômobilinten̈a manôkan̈a fa tsy miaraka amy olo be, an̈ao koa miaraka amin̈olo zen̈y miaraka tômobily olo maro hiarentan̈a jiàby fôfon̈o, volan̈a karàha in̈y fa an̈ao an̈aty ny an-ten̈a ke ndre tan̈y tian̈ao omban̈ao roso fo an̈ao, tsisy manakotaba.